סאו איך האב קיינמאל נישט געוואוינט אין קיין אנדערע ש- שטאט. איך האב נאר געוואוינט אין די זעלבע איין פלאץ ווי איך וואוין יעצט. כ'האב געוואוינט אפשר אין א אנדערע ווילעדש. קודם האב איך געוואוינט אין ווילעדש אף קעי. דשעי., און כ'האב געמופט צו בלומינג גראוו און כ'האב געוואוינט אין קרית יואל פאר- פאר בערך זיבצן יאר און כ'הא- פאר <hesitation> זעכצן א האלב יאר און אין בלומינג גראוו וואוין איך יעצט פאר די לעצטע צוויי דריי יאר.